تختار المرة الأولى غلاف مزيان، اه بتباع في حچم ينچم يغلفلك الهدية بتاعك، وبعديكا اه تحط-تحط الهدية بتاعك اه وتحاول تثني من كل الچوانب وتلصق بالسكوتش بشوية بشوية تلصق بالسكوتش حتى لين تكمل تغلفها الكليكا آآ الجوانب الكليكا وبعد هيكا تحط بالطبيعة الببيو ولا تحط الخيط بتاع الهدايا.